Makanan kesukaan aku tu setik, tapi dak pacak nak beli nye kami kak, soalnye tau dewek anak kos kan, ye lom bayo kos, ye lom beli peralatan kos, jadi ssare nian nak nalak sen tu, nak beli setik tu, soalnye lemak nian setik tu apelagi yang setangah matang tu cam dak pacak nak mbayang e he tu, na dem de tu, ade lagi makanan sekarang tu dengan he tu ape tu namenye <noise> pizza nah, pizza tu jugek mahal nian pizza tu, tapi masih mahal setik lah pizza tu lemak nian pizza tu men makan untok siang- siang tu panas- panas tu, tapi dak pacak nak beli nye susah nian nak beli nye, soalnye naho sen, sen yang di kerem be sedak idak, de tu nak beli pizza tu, men beli tu pacak tapi dak makan semingu, dak makan semingu tu katek mati kelapoan, dem tu makanan dak s dak nak tu he tu ape namenye. a itu he tu ape namenye, ay cacam ape la ye <hesitation> nah kan na, sayor yang dak galak tu awak sayor, sayor urat tu na, dak lemak nian sayor urat tu, pait, pait nian he tu, awal dem makan sekali tu de tepeseh awak makan sayor urat tu de tu dengan itu jugek ape namenye dengan dageng kambeng, dak lemak nian dageng kambeng tu, ames, de tu ye dak lemak juge dak tau ngolah nye wang tu entah mak mane ye ngolah nye.